nuwel elande sa ɗiewi kaŋum dun ana ɓuuba, ayio, ana wula, ɓubol mun ɓuri hewde ana wawi wade degereji sapo e joyi jaati. <hesitation> wulaare du, a waawa wiide wulataa sanne. <hesitation> ɗen nokkuuje ñalawmaaji muuɗun ndaɓɓiɗan illa e juutgol muuɗun. Maa du ko ɓuri ɗun, ñalawmaaji ɗii tawan ngaldaa. Wakkati fuu baylitiiɗo ñalawmaaji muuɗun du a tawan non wayi. Ayyo. Wulaare e wayde wulaare.